כ'וואלט מיטגענומען גוטע שיך, אבוויעסלי, צו קענען קריכן. <hesitation> בענדלעך און הוקס צו זיך קענען ארויפשלעפן. אויך זאכן וואס גייען מיך באשיצן פון די זון און בכלל פון פאלן. איך וואלט מיטגענומען א פערעשוט אין קעיס איך פאל אראפ, כ'זאל עס קענען עפענען און- און נישט פאלן צו די ערד.